إذا كان ضروري خصني نختار خمسة ديال الحاجات لي نديها معي في الجزيرة في الصحراء لمدة عام غدي نختار خيمة الجمل الماء الضوء وبزاف ديال كتب، علاش؟ لأن هي هدي الأشياء لي غتساعدني أنني نبقى على وغنطور من حياتي وعنزيد نتأمل وغدي نرجع من بعد ديك العام واحد الإنسان آخر.